<noise> أخر مغامرة كانت لما رحنا مخيم بالصحرا الجو كان روعة والسوايف حوالين النار من الأهل، والأصدقاء خلتها ممتعة بشكل مو ظبيعي.